E hakillam min ka ana yani, jawleɗe ana yani feciede hakunde yimɓeɓee yalla hono fu ana heba geɗumu. Non waɗta so hakkeeji yimɓe ɓee naatondirtaa. <laughs> ɗum ni woni ko yimɓe njiɗi. Moni fof ene yiɗi lataade jom jawdi, moni fof ene yiɗi lataade jom anndal, jom laamu. <laughs> moni fof ene yiloo ko moƴƴi.